oza te̱ nyaze no̱ o̱be reho̱ owhe̱ whe̱ re̱ nabe nya ye gwolo oto̱ ye̱ whe re ri ye ziezi whe re ri oza na ziezi oje no who ri no̱ ekpọ uluemu je̱ no̱ whe bi luku gbe ori ziezi were sai fa no̱ whe̱ re̱ sai fa no̱ whe̱ be reye uze dhe oza oma ye̱ ore̱ te nwa aye o̱re̱ je̱ tano̱ o aye nana owere̱ ome̱ no̱ me̱ be reho̱ o̱ te je̱ gwolo oto̱ uruemu ye̱ ziezi nwe awho ye̱ o re bo no̱ aye nana me̱ be reye amava areti gwa oro̱ kugbe aje te gwa oro̱ kugbe na ave jo̱ evao̱ uwo rai keme whe̱ te rie̱ no̱ oza na wha rie re̱ te jo̱ uwo dhe dhe̱ ya nya akpo ri, ware ti ye̱ emo̱ ri evao uwo eware oro̱ ore gwa idhore ze evao uwo na ha wha re te gwa oro kugbe are̱ ro̱ owho who a je̱ ro̱ owhowho no are te jo̱ evao uwo keme wo be nwe na whe gbe ri mu hu woho oza whe te gine̱ nwe oza o fikio eru no̱ owo we̱ be reye ese jo̱ we̱ re reho uye fiho̱ uwo but wo re na bi ri mu ziezi tao re who̱ te ti wo oza, whe oza no̱ obi je who aye who̱ re̱ na bi ri mu ziezi tao kere wo te ti wo aye an keme who gbe ri mu ha we̱ wo tho̱ no. udhe dhe ore jo uwo ke owehe omake wo ore ho oto ke owhe dede we sai rie he kame evawere re eme ere ko owhe he oke na ko who ti bo no ono viome ino me nya ye reho oza na na either oza ove je bo no ono vi ome no me he reho aye nana keme ere oro oro izuwo no ma bi the no ma re daha oro yo oware no whe be nya weze so we re na bi ri mu ziezi whe titi nya ruo oro na eva udhe dhe ore jaye ko owhe avo emo na kpokpobi evao uwo na evawere re jo evao uwo na evawere jo evao uwo na ro ke owhe keme no whe be nwe oro na ejo rie are nya nine ode are im eme fikino arimu hana oro na fano but ejo a te rimu no ono oghene ke owhe na whe je le ke oghene no o oghene oza nana ono one re ho ome oghene teje gwo obo kpahie ote reye oro ye na ore lu eme ore jo dhe ziezi ore jo owia oma dhe dhe evao uwo oro na eva were ere je ye ghali ine re te owhe evao uwo oro ere je to owhe eghale ere jo wha re je mo emamo ibi evao uwo oro na fikino ere ufo kere owho umu eroho oto kere owho owo omamo oza we oro orie he